Ñooí yó ta ho ho datan nri, ta kan'na inka ñoo na nguan guelaguetza, ta nru ta dá kanri xian, dájan tá ho o on. ta ngu nru ta ho ho costubrerína ho vee sandro ta ho iin vexandro ta i iin tatanra tá ho o on. ni ne chón yó tá, xaxana iin chon noxi na koxhi i iin no veesanto jan ta xa ho o on xa jan dakuachí na anria vi anria nruinri aña aña ho ñoo yó tá adakuachí na ho o on. na konrui viixhi chin nida ni nrui ñoo yó na kutuachí kanchí ta kao di'a na ho o on. odanruñonri nida danriyó, ta chii iin naivi ta nida ñoo xan na xana mili no tán ni nixhijan, naxana konana na ini xhinrio ini nruiyó tá hodanroko táo na odu mitoniná hó na ho o on. dikan na hú a na váyana tá nrida ikuti ñoo hó chin'na ha ho o on. taxí i iin nrí, ta xadin xadin kadi ká ta xa din sonido tá chíi iin ta lú in taiki ta xana ti dakadi ká yó ta ho in ho o on. forma na dakadita ta tangu ni nrixanó yo tá. Xa din tu kadia ahó ho o on. tangu ho o on. arko kidana na ti ín yó mio ta tava nruñoña tá dikan na dakuao nida ta kuali kuali xó nida takuachi xó ta ho nruño tan ña xhi ñóo xó ta odi dinaga nña ni kixa kina arco a yudinii yó, yudinii ypo ta xana tá, tana ho yudinio ta tona koo mili no ta yudinini kuao tá neo n kuchio ta najan ta xa ni nruñotanña, tu ho o on. na vii nguan na daxó, dana ta ni tanra iin na ta ko mili nona toda ko ta chinreo nijan ná tu tutevidii kua ha sapa kuaó anunguan kuap ta chinrena mina, atona xa yú tu kan chón noi tá ko mili noí ta xa dia tu ni nachokuín ná, ha ha ona dachoi kui lia na kuxhina a ko iin viko ta nidana kaní na chinre yú ta nidana kuai na kuchiná, dinagana kuchí ta tona ni kinroa ta ni kixán mio tona oni kinroa ta xa ni kunó ni ñóoxo nixaoña há ha kini vii aku na kini va naivii xhinruna ña na kixa ni tuku ñóo tá ho o on. dikan ni otuana kan'na tikastila xala vee konrui nijan xana na kuxhiná. Nijan xana ami kavana ta va danroko nre ñana na inri na nri chónna na nixa nunguan nre mina ni xana ñóojan ta danguan keván n inka xhian kona tá chio na bendión ña na konna sin drios, ta na jan ngu dachí mio ho o on. naja hú hú na naví na ñóo nidao anra vá anima chí ta nidao naka drios animao naka drios yu'ó nami xikanó.